Taka aciti kue'e tɨjnɨi kua'a ko, ɨ́ɨ́n ye lo kuu ye ve <hesitation> a'a, aciti ye lo kua'a soya, aciti ye lo kua'a girasol, a ɨkaka taka yuku taka ye kua'a, ye ye naá kuu ye lo nda iyo á ya á, ni kuu ni aciti lo ja'a, lo nda ja'a meei patrona, nda ja'a meei, ɨ́ɨ́n, uu uni, naá kuu lo nandɨ'ɨi ñuu ya á.